Tñu'u tna'ani kue'e ndatiuu ko'oni yuku uva yuku camote yuku kidi ioxi yuku va va kuchini ndiute viixi kuchini ndiute vidi ko'oni yuku nadakuidiña'ani vajki'ini un viixi va ña'ani na'a ja viixi kiida'avini do'o do'oni ja vajna'aniña'a kaxi vajna'ani ka'ani vajko'ni ndiute viixi ko'oni ndiute vidi ko'oni ndiute ita tamorreal.